izy ka mandeha tongotro raha tsy maintsy misy agnaty kitaponaha akao malôho telephone, aveke kao misy carte, carte zegny afahagnao mande hoe aiza, misy GPS afahagna mahita lalagna fogna hoe aiza andiagnana, avieo misy ragno igiahagna amin'ny fandehanagna tongotra igny, de misy gouté na hagniny maivamaivagna atao sakafo an-dalagna